अगाडि के केबारी सब मेन कब्जा ना लागल रहैत रहलौ की। आ अखुनता के केबारी सब मेन खाली कमजा लागल रहतौ त उहे कबजाबा सुख जाइसैन त उहे केबरीया कोए काए बजैसै त कबजाबा कहिया सुखैसै जौन बेजी गर्मी के महिना रहतौ उहे बेजी कब्जा सुख जाइसै। त काहेला त गर्मी मे खुब घाम रहतौ आ घाम मेत औनो चीज सुख जाइसै घाम मेल अखुनता कलो सुख जाइसै इ त जानुके कब्जा है आ अगाडि के लोक सब न केबारीके कब्जा मे तोरीके तेल, चाहे तिसीके तेल लगाइत रहलै की । आ अखुनीके लोग सब न केबारीके कब्जा मे न खाली मोबिल लगतौ आ मोबिल त बेसी दिना न टिकैसै त ओहीसे न केबरीया न सुख जाइसै की कब्जा वा मेके मोबिल बा आ केबारीया बामे बेसी खरसन परैसै चाहे केबारी सब भारी रहैसै त उहे बाला के केबरीया बेसी भारी परैसैन उमे त केबरीया न चोए चाए आ कोए काए बजतौ आ गाउँ घर के केबारी सब जौन पहिलका केबारी सब हौ त उहो बाला सब बजैसै माने जादा ना बजैसै की आ जौन नयाँ नयाँ केबारी लगैबेन अखुनता के कब्जा बाला इ कब्जा बा बाला केबरीया एतना न बजैसै एतना न की तु हराने होजैबे सफा केतनो तु मोबिल लगा, तेल लगा तैयो बजते के बजते रहतौ कोए काए आ चोए चाए। त इ मारेन सफा तु सनक जैबे की आ सुतलो रहबे त कहियो त अगर केहु आइबो करतौ न त एतना न जोर से कोए काए बजतौ की डरके मारेन तु हदासे होजैबे तोहर निने खुल जतौ कि आ ओहीसेन अखुता के केबारी सब मेन बेसी करके न मोबिल सफा खुब लगतौ।